أحلى حاجة في الأطعمة البسيطة بالنسبة ليا هي السندوتشات، يعني مثلًا سندوتش الفلافل أو أحلى س- مثلًا سندوتش التوست مع الجبنة، <hesitation> ممكن نحب الشوربة سهلة بردو شوربة العدس سهلة، أكلات سهلة تكون مثلًا <hesitation> حلاوة معجونة.